nyannde feere ɓikkon ro'ɓe hamɓe nayo ɓe <hesitation> ummi ɓe bi ha ɓe dilla ɓe waɗan yaadu be koɗɗe ɓe accan wuro maɓɓe, say ɓe ummi ɓe ɗo dilla be koɗɗe maɓɓe ha dow leddi, ha leddi nonnon ɓe ɗo dilla sannda ɓe da'yi say goɗɗo feere wari be moota jokkiti ɓe say hoosi ɓe, say o ƴamata ɓe hato un yahata say ɓe bi mo ɓe ɗo wanca un be koɗɗe, ɓe walaa jannga 'makaranta' ɓe ko ha toy say goɗɗo bi to 'shikenan' <hesitation> ware en dilla say mi yaha mi hokka un kuugal. Nonnon o hoosi ɓe, o yahi o ekkitinɓe njanngirdee be binndugo, o na'di ɓe 'makaranta', de ɓe timminini bo o hokki ɓe kuugal ɓe ɗo huwa, da ga ƴanndere may yaruwa maɓɓe shanji, koɗume maɓɓe shanji, ɓe warti wuro may ko moy walaa mo hefti ɓe, ɓe warti marɓe ceede soosay.